I koʻu manaʻo ʻaʻole paha, ua ʻike e ia i ka nui pilikia me ka nui hihia i laha a lapa ai ia Iapana i kēlā mau makahiki e aku nei ma ke kauā ʻIke wau he mau mea keo i nā no kākou loaʻa a ua hiki no o ka palekana i ka ʻoukou mau poʻe a me kou ʻaupuni akā ʻaʻole ia he mea ʻoluʻolu no nā poʻe kanaka.